Money, I will say money can’t buy happiness ley reason I saying la money can’t buy happiness because even just ley few days I went to ley hospital to see people to just speak and I saw I i saw people la lying down on ley bay the ley get money ho because when you check on la table neh food neh the ley medicine the everything the I believe ley get money but where ley are na ley na happy some people marry some people got leey get la car ley get house but ley na happy because ley people ley expect to be around neh to make neh happy they are no more so a na just about money is about ley relationship ley people you connect with too can help you and make you happy.